E fomba fiasane gny imprimante, da mi-imprime iny <hesitation> raha numeriky ivadiky, hivadiky physique zany, ho lasa ho taratasy, raha misy soratra vita ame amign'ordinatera aroa zany, tia ho avadika ame taratasy, de imprimante gn'ampesay; izy koa afaka hagnaova photopcopie avakoa izy.